माछान्ले आफ़्सित भया पखेटाको खास प्रयोग भुण्या पानी माइ हिट्टाकि लेखा, तति पाछा आफ्नो सन्तुलन बनुनाकि लेखा। तै संगसंगै तथ्य हेद्यौ भुण्यापाछा पानीमै दौड्डाकि लेखा, दौड्ड्या गति कति हुन्या तै नियन्त्रण गद्दाकी लेखालै माछान्ले आफ्नो पखेटा प्रयोग गद्दान । जसोकी आफ्नो सन्तुलन बनुन्या भुणिग्यापाछा पेटमुणि भयाको जतिलै पखेटा छन् तिनारो प्रयोग चाहिँ आफ्नो सन्तुलन बनुनाकी गरिन्छ । र पछाडी भया जतिलै तिनारा पखेटा हुनान तिन्लाइ चाहि आफ्नो गातिकी लेखा अथवा कत्ते रोकिनाकी लेखा अथवा आफनो हिट्ट्या दिशा परिवर्तन गद्दाकी लेखा प्रयोग गद्दान ।